אויב איך בין א שולערין וואס גייט און שולע. וואלט איך מיט גענומען <hesitation> די נויטיגע ביכער וואס מ'דארף האבן פאר שולע. און נאך דעם וואלט איך מיט גענומען עפעס פאר צוביי- צובייס צום ביישפיל א עפל, און וואסער.